بظن أن الشغل ثلاث ايام في الأسبوع أفضل من الشغل خمستاشر ساعة في يوم واحد. بيكون وايد كثير وايد ما يتحمل البني ادم ما يصير أشتغل خمستاشر ساعة بيوم واحد وايد جدا متعب. وايد مرهق.